Gny fomba hiborosiana soa ny nify zao, izy am'volohany aloha izy mikomokomoky am'rano anao de alana le- manalanala ny potipoti-tsakafo ao regny. De bakeo, miborosy amin’ny brosse à dent misy kolgaty igny am’zay anao de borosianao elaela eo ambony ambany, am'sisiny regny kikisanao tsara. De vita iny de kobaninao, de raha ohatry izy ka mbô tsy mahafa-po anao de afaky ampodinao sasana ndraiky.